أول شيء إنك ترتب أفكارك ترتيب سليم ،تجهز المقدمة والخاتمة تبعك ،تجهز المحتوى اللي راح تحكي فيه ،أبد أبد ما تلتفت لأي مؤثرات خارجية ، إنه خلاص أنا راح أنطلق الحين وحاكي العالم انتهت ،ما في أي شيء راح يشتت انتباهي أبدا.